E'u inivinai a'anana, e'u urara anagana a'a abuna ama isina akarova, amagana, nao vanua nai, gavagava aidada ana rasidia ana gana akaroava, a'a amaiaroava a'adada e'u inivida a'adina arasidiarova, vagana a'aenanai e'u roorida, e'u gavagava va vavaida va gava a'a kaivanai a mia nobo'ada gava a'adina aisanidin, va-vanasidia vegana vakuda a'adina vaisa a'anana e'u gavagava va gava, akaroava, amiaroa va a'anana e'u inivida a'adirana arasidiaroava, vagana 'anana, amamia gavagava ama vavai, ama erovairo ama mai, ama mia, ama mia agoda, rua koi, ama ero vairo ama gana, ana mia a'a e'u gavada a'adada ama vavaida, e'u urana a'anana ama, gavada nonoa nonoadada ama vavai a'a kaivanai ama mai akaroava, ieinanai a'anana gavana daka vavavai ana ounanai, e'u urana a'ana a'a nao vanuanai amaisina, ama mia a'aenana, <hesitation> ganda ama abi ama ro vanai ama gana roa, ama ero, ama mai a'adina akaroava, a'ana amiaroava, e'u rada gegana roava a'anana a'adina akaroava, vagana a'a kaivanai nao vanuanai va mia. Va mia va mia, gava gava vavavai, va ero vairo va mai va mia va mia, va ero vairo, a'anana a'anana ukou'nai egae roava e'u inivinai a'adina avavaiaroava. Einanai amiava a'anana, amia garau garau'va gavana daka avavaiava, ranadaka avavaiava, e'u urana a'anana a'a abuna ama gana vena akaroava ana ounanai, inoku amia roava a'anana araroava asiaroava a'a inivina a'anana, a'anana aniviria gaganoava aeadi a'anana a'a abuna ama isanida akaroava, ama gana a'aenana inoku bo'oda gava a'adina amagana a'aenanai ama isanido ama vio, ama ero vairo ama mai, ama mai ama ero vairo a'adina badinana ieinana gavana nonoa nana daka aisaniava akaroava, amia garau garau, aeno garau garau, ebo garau garau, oun. va gana a'akaivana nonoa nana vaisana a'aenanai gava gavadada vaisa, akaroava nonoa aeadi gana ama gana akaroava, amia roava a'anana e'u inivida arasida roava inoku ara'ara'ara roava vegana veo vasia - ema siei'u a'a abuna akaroava e'u urana. Inivina a'ana ema momo'ai aka ro'ava a'ana ounanai inoka'a ara ro'ava ega egana ro'ava ko davepaura. Vara, vora e'u urana a'ana a'a abuna a'anana vaisana korikori aka ro'ava ounanai gavabeno a'adina no amaga a'a kaivanai ama mia. Amagana ama mia ama mia ama erova'iro ama mai e'u rorida e'u gava ama ina a'ana ama gava ero va'iro ama mai. A'adina aka ro'ava e'u inivida a'adina geka ro'ava. Ara ro'ava inivida i'idada avavaida va a'adada ama ganano a'anana nonoana a'aenanai aka ro'ava. Inivi gavaka avavaia ro'ava aka ro'ava inoku a'adina eka vamia inoku vara e'u rada eda gana eda gana ko a'a inivina a'ana da a'abia gaeva. De emeorova ounanai inokai asiaro'ava a' inivina i'inana ama gana a'a kaivanai a'anana nonoa korikori. A'a vanuana a'anana ama isania, vanuana ae'adi a'ana ama isania, da agana ko ro'ava ounanai inokai ama gana ama isania aka ro'ava. E'u maurina aonani aka ro'ava ia inivida ivararodada a'adina aka ro'ava inokai a'a ara ara ro'ava ko e'u rada a'ada eda gana. Eda gaga'a, a'a inivina arasiaroava vagana aka a'a rorida, gava gava ama inaridia, gava gava ama vavaidia, ama ero vairo ama mai akaroava ama koi'u a'anana vavine'una akaroavako a'ananai da epaura roava inokai va'mia va'mia e'u rada eda onia ourarai a'a inivina a'anana arasiaroava. Inivinia i'inana ema siei'u no amo gana a'akivanai akaroava a'an ounanai, rada a'abia roava vega vega, va'mia va'mia radava abia vega vega aeadi ama gana a'akaivana akaroava. Nao'vanuana amaisana akaroava. Ounanai e'u, rada geganaroava a'anana ge'ope <noise> ope roava, da'vaidai aa inivina a'anana varasa vega vegana a'anana a'a inivina arasia'roava ama ga aa kaivanai ama mia akaroava, be gavabe da i'inanai da gava nonoadada gava egeda va'is'a gavada nobo'oda vaida. Gavada komedada vaida a'adada, a'a kaivanau vaisanda akaroava.